Wili nsówti ma nwomni mo, wee gí suufi, ngi tíw, suuf fe. Jandi ujiiŋ suufe untita jéde gjooli ma, unan ɓab. Ndu uɓab mo usów, unan wosa gileer giindi ma, unan jiiŋ, Ndi giɓéŧ mo, utooti liigi maalu ma, unan túm ayinde, ndu utúm mo ayindi usów. Ndi fyaati mo, unan fi sud a gileer ma, unan warag, unan bibiliŋ mo. Ndu ulíŋ usów, ndu uliŋ unyaa mo nduulu, unan fi wid, ndu uwidif mo, unan yaa reg unanfi yaa, unanfi wit. Soos ma fana, tíw we, unɓéŧ, untita wi ɓéŧi wi ñaani ma foloŋ, ndu uɓéŧi wi mo uñaane, unan jédi gileer, unan jédi gileer giduulu golla, ujiiŋ diwilin, unan rosi, unan rosi tíw ma hanu uɓéŧ mo, uɓéŧi mo, uɓéŧi mo, uɓéŧi mo, hanu uteeg mo, unan wi wal,. We ŋéeti tíw ma teeg ugaata witi suuf ma. Ndu uwiti ma suuf ma usów, unan jédi soos ma utúm a suuf ma atéda, we usowlu, ma bawomtu.